सहर के सोर से जुड़े मनोविज्ञानिक प्रभाव में थखान। सिरदर्ध आउ नींद के गडबड़ी सामिल होकेचे सरीर। से जुड़ल समस्या से जूझे ला इसब आवेचे आउ सोर। से जुड़ल समस्या से निप्ते खातिर पेड़ो के इस्तमाल। किया जा सकेचे आउ सोर से जुड़ल समस्या से निप्ते। खातिर हरी छट के दिवार बनायिल जा सकेचे।